Vaan, eara na ante rara tea paku pote o saopo bono, na ante reara tea paku eve tea gagaruhu ravarava, ge aha sosopene. Saopo va tea garuhu rarava na tei komana nana ae o saopo va tea vasi bu. Ean na ante nom tea gono saopo vasibu pet e ean repa va avuhu vamata bono suin a meha kiu nae me ean na ante nom tea aha eve mene rahi bono vunuu. Aha o saopo ean pa gono sa eva, ean repa vatei eve pate vatei eve teo peho hum ean repa verete, ean repa rahi a vunu man. Ge ean na ante pete nom tea paku eve mibono saopo va tea gagaruhu rarava. O saopo gaaruhu rarava ean na ante nom tea aha eve bona ma taba, ge tea garuhu e bona ma tabae to paru nana, meha na kiu va teo taba bona, ean na ante nom tea paku pote eve bona hum vavatei purupuru mene va tara vamanin bona ma hum. Eve he o taba o saopo vai o mataa rakaha va tea Paku vatei purupuru o saopo vasibu, to kahi va avuhu vamata pete nana bona maaa hum bean vasun o purupuru tea vatara vamata bona maa hum. O saopo gagaruru rarava pete, ean na ante nom tea paku pote eve bona taba rahi vunu pete bean pate vtei pete meve bona eva ean pa rahi a vunuman.